د جامو د اوتو کولو لپاره باید اوتو په مناسبه اندازه باندې ګرم سي، اکثراً اوتومات دي، درجه یې کولای سئ عیار کړئ. کله چه درجه عیاره سوه کولای سئ تاسې د هغه د اوبو نه استفاده وکئ، که چیرې زیات، لباس زیات چملک وي او وروسته به بیا کولای سئ اوتو یې کړئ او پرې.